Rí ikhúún naju̱mu̱ꞌ tsú xu̱wáánꞌ rí nuni̱kuéntí ikhii̱n, o̱ nuni̱ꞌnumijné ikhii̱n. Numuu rí xu̱wáánꞌ ríndo̱o jambáxuu̱n o̱ tsú júwá mbóó guꞌjuíín, pues i̱ndóó nuni̱ rí naꞌthúún tsiñúu̱ꞌ, o̱ nuni̱ wáꞌdáa̱ mbá inúu̱ xú rí gagi, naꞌba̱a̱n ñaꞌjúu̱n, o̱ naꞌba̱a̱n xuñúu̱ꞌ, nduyáa̱ má xúꞌkhui̱ rá, na̱nguá igi̱ꞌduu̱n jmíñí tsí júwá má náa̱ꞌ júwée̱ ikhii̱n. Yáá nuni̱ꞌnumijnée̱ má. I̱ndóó mú rí nagájnúu̱ rá, nduyáa̱ nuxkhama̱a̱le i̱mba̱a̱ xúwáánꞌ jamba̱a, a̱ꞌkhui̱ rí naꞌphi, nundxa̱ꞌjua̱jma̱mijnée̱ ríndo̱o na̱nguá tsú nu̱nuwii̱nꞌ rí nu̱tha̱ ikháa̱nꞌxu̱ rá, pues nagi̱ꞌduu̱n, naꞌphu̱mi̱ga̱mijne̱ i̱tha̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ gii̱. Xúꞌkhui̱ aꞌnii ini̱ rí ikhii̱n. Jngáa̱ mu rí nduyáa̱ mbáá tsú ríꞌkhui̱ rá, tsú nunu̱wii̱nꞌ má rá, nuꞌdu̱u̱má nuni̱ tsiñúu̱ꞌ, ꞌdu̱u̱ má nuni̱jŋumijnée̱, ꞌdu̱u̱ má nuni̱ ñaꞌjúu̱n, mbájndi itamii̱ de mámbaa dxájúu̱n, xúꞌkhui̱ aꞌnii ríjndo̱o̱ tsú nuni̱ꞌnumijnée̱. Jngáa̱ tsú tsínuwii̱nꞌ rá, o̱ na̱ꞌkha̱ mbáá tsú khaníí ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjue̱, ꞌdu̱u̱ má nuxkháa̱, mú rí nagáyuu tsú na̱ꞌkha̱nú, naꞌphu̱mi̱ga̱mijne̱ xúꞌkhui̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱, xúꞌkhui̱ aꞌnii ini̱ꞌnumijná tsú xu̱kúꞌ, tsú xu̱wáánꞌ. Nagi̱ꞌduu̱n ríndo̱o tsíni̱ꞌnumijnée̱, nundxa̱ꞌjua̱mi̱jne̱, naꞌphu̱mi̱ga̱mi̱jne̱ rí rígíꞌ, jngáa̱ o̱ xúꞌkhui̱ má na̱ꞌkhanú mbáá xa̱bu̱ tsú tsínuwii̱nꞌ náa̱ꞌ awúún khúwé, náa̱ꞌ awúún guꞌjúu̱n mangaa buꞌ, ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjua̱jmaa̱, ꞌdu̱u̱ má nuxu̱máa̱ xtíñuu, nangu̱jmii̱ nakhúú, yáá tsú xa̱bu̱ tsú ña̱ꞌjanye rá, xtáa̱ má jmíñí, na̱nguá ríꞌkhui̱ ja, nda̱a̱ꞌ rí iñii̱ ja, ꞌdu̱u̱ má nacha̱ ini̱juii̱n ríndo̱o e̱ka̱núu̱la ja, ꞌdu̱u̱ má nadxúu̱n mangii̱n, ꞌdu̱u̱ má mbájndi itamii̱, o̱ xúꞌkhui̱ má ríndo̱ ma̱ta̱xníꞌtsúu̱n mangaa buꞌ, yáá nduyáa̱ má ríjndo̱o nadxu̱ꞌchááꞌ rí mu̱phi̱, ꞌdu̱u̱ má nacha̱ nadxúu̱n xúꞌkhui̱ rá, ꞌdu̱u̱ má nangu̱xii̱n, ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjue̱, ꞌdu̱u̱ má nuni̱jŋuíi̱, nuni̱ rí naꞌthúún tsiñúu̱ꞌ, tsiyuuꞌ tsú xu̱wáánꞌ ma̱tha̱ya̱a xú jaꞌnii eꞌñaa resibír jamí ñaꞌjuu̱n mangaa, khamí fórmá drígóo̱ xújnii naꞌba̱a̱n xuyuu̱ꞌ xújnii. Ikhaa ríꞌkhui̱ eꞌnii̱.